طبعا بتصبح الحياة معقدة اكتر لانك بيكون في مسؤوليات زيادة في وقت من عمرك بيقل ف انت محتاج تخلص كل الحاجات اللي انت عايزها محتاج تعيش كل التجارب اللي انت عايزها محتاج تعمل كل اللي انت عايزه كل اما تكبر بالسن بتحس أن ال خلاص وقتك بيخلص